דריי זיבן זעקס אכט ניין איינס פיר פיר פינף פינף, און די צווייטע נאמבער גייט זיין: פינף זיבן צוויי דריי דריי דריי פיר פיר איינס זיבן